Umani, umani cí <hesitation> ngëësifa ngëëwanţ dí ngíimengi, ngíimengi ací ngëësifa ngëëwanţ. Ucak cíiwun umani bëlañan, umani bëlañan uwí báaninjá këëleemp uwíink. <hesitation> untëëbanţin ací uceep uwí káanţijee, uwanjáanţin cíiwun uparëfume. Ací mëënjeej umani bëlaña amëënjúŋëwël ţí bëëwínjí, kar bëënjúŋëwël bëënjúŋar bí, bëënjúŋar bí use umani bëlaña diwu wí doo bëënjúŋaran. Ŋal káadoona yása, mëëŋal këëndoonawël díwëlin, ŋal këëndoonawël káalëndu, bëënjëlan njá imáafeyi ná bëënjëlan uliyëk, bëënjëlan mëëncám, unjámbu wí tú, káañankatan ní umbantu koongun njá këënjúŋaranëwël umani bëlaña. Mëëncí mëënjeej unceep orëdiner wí, mëënyëlan pëënjúŋaran injúŋar bëëliyëng tú máa ayëlanţ pëënjúŋëna injúŋar injá cosáan. Injúŋar undiman injá uncí pay, sooki ñingíţëba këëŋal pëënjúŋan pay. Aà pay, ki búkáaki akëëma mdëëmb kay cí kawín bunkum, ineenţá awín ţí bánjúŋa ţí ceep pay aruka cí umani bëlañaţan. O parëfume umëënţun, umëënţun uleemp uwul bëënjur uwël búunkáanţú díwëlin tee díwëlin kak da dadëmba këdum dí uwël wuráaţ. Parëfume ŋaláaţ bëënjúŋar mëëmpel kaamun, mëlik mëëmpel kaamun. Bëënjúŋar tañ, ŋal ba káanjúŋëwël bañaan káandemël díwëlin tañ.